திங்கள் கிழமை பற்றி சிந்திக்கும் போது, அது பொதுவாக ஒரு புதிய தொடக்கம், வேலைப்பளுவின் ஆரம்பம், கடமைகளின் மீண்டும் தொடக்கம் என்று நினைவுக்கு வருகிறது. திங்கள் என்பது ஒரு வியாபார வாரத்தின் தொடக்கம், இங்கே பணியில் விரைந்து செல்ல வேண்டிய தருணம், மற்றொரு வாரத்திற்கு புதிய துவக்கம் என்பதாக தோன்றுகிறது. அது ஒரு வகையில் சிரமமாகவும், சில நேரங்களில் ஒரு சவாலாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் அதே சமயம் ஒரு புதிய வாய்ப்பு அல்லது ஒரு புதிய திட்டத்தின் ஆரம்பமாகவும் இருக்கலாம்.